सूप बनोण कु जु सबसे आसान तरीका छ तुम टमारटर तै ल्या तै थैं तुम एक मिक्सी म ग्राइण्ड करी तैं और तै म प्याज लहसुन और सूप डाली तै एक फ्राईपैन म हल्कु जन पानी और य तेल ले तैं तै म घोली द्या घोल तैं और तुम थोडा जन नमक अपना स्वाद अनुसार और मिर्चि और जो सु चीज जो चेंदी होणी सु तुम डाली सकद।